Ours io lafa mbo tsy avy gn'asotry, mihinan-kany maro i sady hany misy menaky avao ny haniny. De iny zany mampitombotombo ny menaky anatiny ao ka lafa avy amizay ny asotry, militsy i anaty lavaky ao, mivomboky ao, tsy miboaboaky laha tsy mafana gn'andro.